Men siz bilan o'z his-tuyg'ularimni baham ko'rishga tayyorman, ularni ochiqchasiga aytish, menda ko'p narsalarni oydinlashtiradi, shunday qilib, bir-birimizga ko'maklashishimiz mumkin.